تنظيف فغن اكو اكثغ من طريقة ، مثلاً نسخدم بخاخ مزيل دهون ، انغشو للفغن كلتو ، وبعدين أما نستخدم ماي حاغ حتى تنشال الدهون أو نشغل الفغن بدرجة حرارة حتى اذوب الدهون والوسخ ، والطريقة اللخ انطيق نستخدم مزيل الدهون ونستخدم معانو جلافي تيل حتى نحك الدهن والوسخ.